Waaba oryomubantu amashanyarazi gakar gakarugaho, hakazaho omwirima abantu bakatandika kuyomba n'okuteera ogwari, orabaasa kwihayo esimu yaawe yoraba oine omunshaho, oka- okakagikongyeza, ekakwebembera okataaha okaruga muruyombo. Ahakuba waaguma muruyombo barabaasa kukwibiramu narishi n'omuntu arakuteerera omu mwirima okaba otoobaasa kumureeba.